إيه تظاهرت بالمرض مرة أو مرتين كنت أريد أستمتع بيومى في البيت أو ألعب، لكن بعدين كنت أشعر بالذنب إنى مارحت الدوام ولأنى كذبت على والداى، وأحيانا كنت أشعر أنو عادى أيش فيها هاد <hesitation> أدعى المرض وخلاص، حين كانت المدرسة تكون ممتعة أكثر مما توجعت، بس أوجات كنت دائما أحب البيت.